कछुओं की जू खास विशेषता हूदी। कछुआ मा एक विशेष प्रकार कू खोल हूंदू। ज्यादातर कछुआ मा खोल ऊंचू और गुदवादार हूदू। कुछ त सरीसृप छन ऊ ठःडा खून वाला हूदन। ऊमा रीड हडडी हूदी चा। हवा मां सांस लिदन। और ठंडक भी दिदन। कछुओं मा एक बाहरी आवारण हूदू। जू कैटोरिन से बणू हूदू।